تمام الموضوع مش صعب، أول شي أتأكد إن درجة حرارتها مناسبة إنها على جماشة ال إنت تبغى تكويه، <hesitation> خليك على مائة أو مائة وخمسين ال تكوي الجطن <hesitation> ثاني شي رش مويه عشان تسهلك العملية، بعدين حط التيشيرت على الطاولة أو أي سطح مستوي عندك، وأتأكد بس إنه مشدود ولا تضغط مرة عشان لا ينحرج معاك الجماش، خليك بشويش.